Tawde to jamaa womooɓe. Nden kaa jannginaa ɓe fuu e ley formasion oo no haaniri womireede nii. Bomal ana wayi hono woowude huunde. So ɓe mboowtirii tan a tawan eɓe mbaawi. So wanaa ɗun <hesitation> e ley anndal an min ka, mi miila bomal ana janngee hannde hannde jaati nokkuuje goɗɗe.